ଜିନ୍ତୋ କୀ ହୋଟଲ ମହେଂଗା ମିର୍ବାର ଵାଲେ ସମାର୍ଟ ତୀନ ଵୋ ସମାର୍ଗ ରହେ ହୈଂ, ଜୋ ହମେସା ଏକଡମ ହାଯେ ସ୍ଟେଟ ମେଂ ମିର୍ବାର ହୈ। ଜିନ୍ତୋ କୀ ସ୍ଟାର୍ଵକ୍ସର କୌଫୀ ସବସେ ମହେଂଗା ଅଚ୍ଛୀ ଥୀ। ହେଠାର ବାଦ ଆଈ ଜାଏ, ଡୋମୀନୋ ସର୍ପେଚ ଜାଏ, ସବସେ ମହେଂଗା ଆଚ୍ଛୀ ଥୀ। ହେଠାର ବାଦ ଆସୀ ଜାଏ, <hesitation> ବଡା ବଡା ଫାଇବୀ ସ୍ଟାର ମିଠାଈ ମନେ। ସବସେ ମହେଂଗା ମହେଂଗା ଚୀସ ଥା, ଯହ ସବ ଚୀଜୋ।